Mabataf iyyo dadolefa bines kolan kun dib yede yani saa hagar bisar taa bisar tae gad uf lakisaa wonin akkasif innin mil barchala qaaba mil isan kun yani diqo gudioa woin ir taet dandee bisan uf dorge uf balance saa duub bines kun yani dandee bisar tae innin ufin dorgaa.